خطوات تغيير إطار السيارة، أول شي تغيير السيارة نحتاج أدوات رافعة ،مفتاح العجل ،إطار احتياطي، ومثلث الأمان عشان سلامتنا، بعدين نبدأ بالخطوات كيف نفكك العجلات ،رفع السيارات ،وإزالة الإطار ،وبكذا نصلح السيارة.